أول شي نتفقد الهيكل إذا كان في شي صدمات أي شي، بعدها نسمع صوت المتور بتاعها ونشوف هل يدور كويس ولا لا، وبعدها نشوف العجلات والفرنات نتأكد من الحالة بتاعها، بعدها تشوف الوثائق، تشوف الكارت و-والفريزة وتاريخ بتاع الفحص الفني، جرب السواجة ناخدها بدورة باش نحس كيف تختم ونشوف صزتها في العمل ونشوف كيف تريحني ولا لا.